Vá squebol nánadɨ̄kɨi nánadɨ̄kɨ tipela ota vimo ñēéká vi dvkoé the ne nánadɨ̄kɨ́ tupela ótá duvidvnánakete tu dóo vú ñēeká túvi ntádá kūchí tuvi ntánadama tutu pañal ivi vēstidú ivivntánataé ntú dɨkɨ ɨꞌi lasú ivi ánɨ kanākunú duku tɨ̄ꞌɨn ívi dɨvɨ ntáñun kú tu dɨ̄kɨ ívidɨv ña nɨꞌɨ ña ntúꞌvi ntée tu ña ī kóꞌo iví tāsá vi kūká ñu kú dɨ̄kɨ ívi bolitá kakuntée dɨ̄kɨ ɨvi komidá ii ntáde tuu nī túvi ve té ñá dɨꞌɨ̄ itá nee ntáde váꞌa tu ko midá ci ntaví do o ntíka vi dɨko káítuk vi ítā vi ntuchi vi kāfeevi dɨko kóꞌo nedis.